Marina atokotry e nozakainao tamin'indraiky mandeha igny, nagnety an'igny film igny iaho ,afa-po ka, o ro misy an'igny partie kely igny da mampalaelo maty iano, da te hitomagny iaho nahita an'igny, ah ela avao nagniteko film fa da tamizay iaho tena itako hoe ah asaran-draha igny ro.